صراحةً أنا مهتم في زراعة الحدائق ، لكن ما أقدر أقول إني خبير <hesitation> عندي بعض النباتات ،والورود في حديقة المنزل، وأحب العناية فيها وأشعر بالراحة لما أشوفها تنمو وتزهر ،الزهور مثل الورد والإقحوان بتعطي منظر جميل، وأيضًا بعض النباتات الخضرا تساعد في تحسين الجو ،الزراعة تعتبر هواية مهمة ،وتساعدني على الاسترخاء.